El martis me sona a sonrueu, qu'es comu tien de sel, que no es cosa d'aburrieru sino d'essus días enos que se hazin las cosas qu'ai de hazel pa qu'alogu la vida haga sentíu i mos sintamus ergullosus del trebaju i l'eshuerçu que hazemus de continu. Los martis no es día de bureu, es día de crassi, de dil a escuela, de deprendel estremeñu tamién, que pahi que ya ain cussus online pa tola genti.